வெளிநாட்டில் ஒரு காரை வாடகைக்கு எடுக்க. நீங்கள் செய்ய வேண்டியது வாடகை நிறுவனங்களை. முன்கூட்டியே ஆராய்ந்து ஒப்பிட்டுப் பார்க்கவும். செல்லுபடியாகும் ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் பாஸ்போர்ட். போன்ற தேவையான ஆவணங்கள் உங்களிடம் உள்ளதா. என்பதை உறுதிப்படுத்தவும் உங்கள் இலக்குக்கு. சர்வதேச ஓட்டுநர் அனுமதி தேவையா எனச். சரிபார்க்கவும் உங்கள் வாடகை காரை முன்பதிவு. செய்யவும் ஆன்லைனில் அல்லது நேரில் காப்பீட்டு. விருப்பங்களை கவனமாக மதிப்பாய்வு செய்யவும். வாகனம் ஓட்டும் முன் வாகனத்தை முழுமையாக. பரிசோதிக்கவும் உங்கள் இலக்கில் உள்ள உள்ளூர். ஓட்டுநர் சட்டங்கள் மற்றும் பழக்கவழக்கங்களைப். பற்றி எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.